कोलुम्ने केन्नेके कम् कोरे, कोलुम्तो जेते अमि धोरु, एत रेफिल्ल् हुम तके। अगर् रेफिल्ल् ललो, परत् एत <hesitation> निप् एत हुम तके। हे निप् तु वितोर्द त होरु बोल त तके, बोल्तो अमि देख न पओ निजोसकुरे। किन्तु हे <hesitation> बोल्तो ए दि, जेते अमि धोरु, कोलुम्तो धोरु, जेते पपेर् कोन लगय् दिओ। एत एदि रेफिल्ल् ललो जिन्केने इन्क् तके न, हे इन्क् तु हे बोलो लगिपिनि। एनेके गुरि गुरि, तेते अ लिखि बोइ स्तर्त् कोरे। हेत एनेके कोलुम्ने कम् कोरे, औ कोलुम्ने तु लिख कमे कोरे। हे हेतु एदि, प्रोसेस् एदि, <hesitation> कोलुम्ने कम् कोरे।